ترکیه په دوه زره او پنځم کال کې د اروپایي اتحادیې سره د ګډېدو مذاکرات پیل کړل، خو دغه مذاکرات تر دې دمه بشپړ شوي نه دی، چې د داخلي اصلاحاتو، د بشر حقونو او د کیپریس مسئلې په ګډون ځینې ستونزې درلودې. دا د ترکیې لپاره یوه ستره هڅه وه.